kai, mewuridugu chahu dwo chere, e ingam chahu dwo, hunde ondi atam mai, hunde ondi e alaran dun nan nan, so buran na buran samdungo dun dwo chere, chere kana toa or chere awala aje chahu kadi, toa or chere kana awala chere je be wataboke, ama toa chahu hunde de atam mai, hunde himmi din idun besahe dwo buran masin.